Karazana fitaovana fandrahoan-kanina ndreka an de fomba fampiasana ananjy an, akao zao lafaoro an, raha voa anao te hagnano gatô na hagnano pizza, de hagnano mofomofo raha de mampiasa lafaoro, akao vilany fandrahoana vary na fandrahoana ro an, lapoaly fanendasana, akao koa ny paraigna famanana na hoe mety koa anendasana.